Puni loa wau a me koʻu ʻohana kekahi i ka huakaʻi ʻana <hesitation> uh no laila ke noʻonoʻo wau i ka mokulele piʻi nō ka hoi i ka hiki koke mai o kahi huakaʻi. ʻO kekahi, <hesitation> uh noʻonoʻo koke wau iā Hawaiian Airlines a me ka hana he kuene mokulele i hiki ke lele manuahi i ʻō a i aneʻi ma ka honua. Pono e ʻūlū i nā mea e pono ai no ka huakaʻi ʻana a hoʻolaukaʻi maikaʻi.